saboki nei iko bakno mokino bakno na ishe farinciki bakno daman te bakno daman ka iko keshi daman ka kolshe farinciki sosai ka farinciki keshinko ittat mondu ka ittat bono kenan saboda kaa'a daman ita keshi iti farinciki to sabo ki na ka i farinciki keshi to saboda monde ko ittat bono to sabo ki kaa'a manko itat bono kuma dole ki koli farinciki to sabo ki i farinciki sabo ki daluk zuriya ki la'i ka wai milla ka wai zaman lafiya kuma daman ita keshi na iko te ka daman itako farinciki sabo da keshi wonso na itinto daman ka motik ƴanko dai ka iko bo bano kuma ka wainak lahiya zukuma daman Deyi a zowinku zuriya ku wai milla yo ki albarka daman ka la'i milla ki albarka daman ita keshi daman ita dolo kaa'a ku we modi sahu ku ina ɗeino lahiya ngunik te ku ai ɗeno lahiya keshi kenan daman mu marmari keshi baɗi na gosu ngershenno bakno ku mur na sosai saboda ka gok ko keshi goko wena mondu na ka wano mondu kuma ka dolo ɗenok lahiya Deyi unku ki zuriya ku la'i milla ki yo albar ka daman ita keshi kenan duk ngo na iko keshi moi ko a tatake ki a ɗei lahiya ku nami. kula'i ku ai zuriya ku ai milla yo albarka milla ka la'i milla yo albarka sabo kaa'a ita keshi gyaɗak dudura sabo kaa'a na mu an keshi mu murnak keshi saboki banak dai iko keshi keshi wonso ka itat bo bano har abada dai wane itkok keshi an bano to sabo kaa'a moi ɗeinok lahiya kuma mo we ku la'ik mandu ku we zuriya Deyi ku onku milla ki yo albarka to tene keshi kenan amman ka it keshi ka laikok mandu bu laiko milla ka iko yo albarka bu to keshi k ɗo keshi ne amman ka itkok keshi amman ka kola zai bu ai amma yakamata ka kah mandu ka ɗeyi lahiya ka la'ik te Deyi onku abinci ki te yo ku tina ki millah yo albarka har a e keshi a e farinciki yadda ka ko ke yadda ka nonsu ka nonsu ka ai farinciki farinciki kuma a ai fata kuma Deyi onsu ki milla Deyi raye kuma a ai farinciki kuma a ai la'i ki yo albarka to tane kenan keshi keshi na nan iko ne ka laiko milla ka laiko milla yo albarka bu kuma ma'a dai duk domko yo wahala amma mu fata dai na ka mandu ku ɗeyi ki ita yo Dai ku ina ɗeno lahiya kuma ku la'i ku ai zuriya ku ai milla ku ai duke ita keshi daman dah kaa'a na kata kuma ku la'anko i ngne ki milla toh milla ani albarka nzuni ani yo albarka kuma ai zuriya yadda ka ik zuriya nzuni ke onsu zuriya yo albarka to sabo kaa'a mu dolonko keshi na gafin to ka ai gafi yo dudura bu keshi te gyaɗak dudura sabo kaa'a iko keshi ka moi hankali aa ka moi hankali bu daman ita keshiye daman a sunɗo ngo bu ai ka sunɗat kat ko kuma daman itai ai sai Deyi yo iko ka suɗat kat ko daman ita suɗat sabo ka gaf bano Deyi ai lahiya manduye ku ɗeino lahiya a koli zaiko har ku ai zuriya sabot kaa'a ne duk yad iko ni dala i keshi gaf yo dudura bu gaf te ka i zuriya ki te na ku laƴanko kuma Deyi iku zuriya yo ki albarka kada unku aree milla yo gaf bomu bu onku yo albarka to tene keshi kenan keshi kauso kuma gyaɗ yo dudura na ita keshi gafto ki sara bolo bolo na gafko ki sara bolo Deyi ke tai makanko na ka gafko keshi ki sara bolo ai deyi dole taimakanko amma na ka gafko ki sara bolo bu ta aah na ina bone bonto bu mandu ma ka torti ai yo to ke amma na ka gafin ko ki dudura bu to ku ina zuriya yo albarka Deyi kuma a unku ɗei nok lahiya ki bai ɗei nok lahiya kuma ku lai milla zuriaa yei sina kulle yo albarka ita keshi kuma.

imma na ka tunani abinci Deyi onkoti ai tin da gafito ita ke shim ai dole na ka bouteno ai abinci dole ku tenasaina yo ka saina ka tina dara mokinko ai buƙata kuma sabo ki kaa'a na keshi na intomi kada ka gafto ki dudura bu ka gafi ka raye millanko manko ka kola zoi ki ɗeno kaji ai